Jadi kenapa makanan itu bisa sangat- sangat bapangaruh lawan awak kita? Udah pasti tu jelas banar, apa yang kita masuk akan ka awak kita. Itu, makanan itu kan masuk ya ka awak kita, masuk ka parut kaytu nah. Apa mbah itu kita proses yang di parut nih, jadi apa jadi vitamin kah, jadi- jadi sumber- sumber yang kawa maolah kita tu jadi berenergi kah, jadi kaa beaktivitas, kawa bagawian satiap harinya. Munnya makanan yang kita masuk akan ka parut kita, ka awak kita babarang haja, misalnya kaya gorengan setiap hari, misalnya kaya apa yu lah? Kaya mie satiap hari, mie yang beguring- guring satiap hari, kayapa jua handak bagus awak kita, kayapa kita handak awak kita handak sehat? Nang kita makan aja bebarang haja kaytu nah. Tapi beda pulang munnya makanan kita, yang kita masuk akan ni kaparut kita, itu yang kaya misalnya sayur- sayur yang bejarang atau juga iwak- iwak yang bejarang. Itu kan <hesitation> kurang banar kaytu nah. <hesitation> yang begureng- gurengnya, udah. Kita pasti tau berataan yang ngarannya begureng tu kada bagus. Terlalu banyak minyak, terlalu bnayak tu kada bagus. Cuman, yah kita tu manusia ya. Yang ngarannya manusia pasti ada kapingin- kapingin sadikit- sadikit mancucubai kaytu nah. Cuman, sebujurnya mencucubai sedikit- sedikit tu kada papa kaytunah. Sesekali, dakali, seminggu kaytu. Cuma asal jangan satiap hari. Karna itu tadi, munnya kita satiap hari mamakan makanan yang kada sihat, yang kada bagus, yang panuh dengan yang ngarannya gureng gurengan, apa lagi munnya jar urang wahini tu istilahnya junkfood, jar urang wahini tu. Kaytu nah. Itu pasti kita lakas garing, lakas uyuh awak ni nah. Kada tapi sihat lagi pang sahari- hari ni, kada tapi kawa lagi bagawian yang pina kaya- pina kaya butuh tenaga tenaga yang karas tu nah. Tu kada tapi kawa lagi. Jadi itulah makanya pantingnya mamakan makanan yang sehat gasan awak kita.